Sa'bu ndia kanu manfaat ba'uk nai Ita aopan, sa'bu ndia ana mampu namopo heni mangganuk a terus ana bisa cegah virus neme ita lon a terus bisa namopo infeksi ma ana bisa Tao na Ita lon barisi no ini segar.